Díi kpɔ́ ŋa kɛ nyii wɛli káa ma a ŋá ŋàŋaa nya ɓa kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛɛi. Kpɛ pɛ́lɛ kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̂ mɛni wɛli káa ma. Sɛŋ wɛlii káa la ma nya ɓa, ŋá wɛli a kɛ́ɛ núui támaa díkɛ kpɛlɛɛ kɔlɔ ɓɔ̂i díkɛ bɔ̃yɛ. Kpɛni fêi ku kɔ́lɔŋ a kɛ́ɛ nuu támaa ɣele ŋí ŋuŋ gbi ɓa nùu pɔ̀lɔ-ŋai dí támaa da kpɛlɛɛ kɔlɔ lono nɔ́ kɛ́ɛ dífa pɔrii pɔ̃rɛ. Kɛɛ a kɛ́ kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̂ nûa dîa and díkɛ ŋa káa ma díkɛ pɔ̃rɛ pere maa kɔri díkɛ kɔ̀lɔŋ, díkɛ mò, kwa dia-ní kùkɛ mò, a lii-nɛ̃ɛ nya ɓe, a lii-nɛ̃ɛ a ŋàŋaa a kɛɛ ŋa kɔlɔ lɛ̂ a nya a kɛ̀ a líi kùla a ŋàŋaa kpɛ kelee ŋa li naa, ŋa kɛ̀ Kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̂ ŋa- ŋa kɛ̀ kpîŋ núa kɔri a kɛ́ɛ ŋa Kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̂ dia. Nyaŋ kpɛɛ ŋa lii naa káa a lɛ̂lɛɛ kɛ̀ kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̂ naa da ɓa kɔlɔ pɛrɛ kɛ́tɛ da kɛ́ ma Kɔtítɔ̀ŋ University kɔlɔ pɛrɛ kɛ́tɛ káa tí kɔlɔi puu kao lɔ́ɔlu mɛ́i-da kɔlɔ pɛrɛ nyii kȧa Suakoko ɓɔŋ ŋuŋôi pere káa tí, kàa kɔlɔ lɛ̀ naa ɓɔ̂i-ŋai dia. ɓɔ̂i-ŋai dia da pa naa kɛ̀ kɔlɔ lɛ̂ dîa. Nyaŋ da káa a kɛɛ kpelei kɔlɔi ma mɛni lɛ́lɛɛ nyaŋ wɛli a núa támaa soŋ a dílii laa. Ya da pa a kɛɛ dí maa kɔri nyaŋ a kɛ́ lɛ̂ tt́ dîa, da káa dílii a nɛ̃ɛ kwa kɛ̀ mò kwa dia ní da kɛ̀ ɣɛlɛ dí- dí lii kɛ̀ nɛ̃ɛ a mò pere. ŋa- ŋa da- ŋa ŋɔnɔ da kɛ̀ kùkɛ lɛ̂ kwíi gɔlii ŋí mai. ŋa núa tóli kpîŋ da-ŋai díkaa yɔ́ɔŋa kwa dia ní kùkɛ Kpɛlɛɛ-woo mò kùkɛ mò dóli mò gɔ́lii mai. Kùkɛ pɔ̃yɛ ǹyɛɛ lɛ̀ dia díkɛ kɔ́lɔŋ nyaŋ dí támaa ɣele da kpɛtɛ a kɛɛ dí wɛli dí pa ɓe Laibia, a kɛɛ dí kpɛlɛɛ woo maa kɔri <hesitation> dí mò pere kɔ́lɔŋ. Dí Kpɛlɛɛ saâi-ŋai dámaa kaa kpɛ́ni fêi kù saâ-ŋai dámaa laa kaa kpɛlɛɛ woo su. Nyaŋ da dílaa mɛni nɔ̀ kɛɛ dífe dí kɔ́lɔŋ da a ma. Mɛni ɓe da pai laa a kɛɛ díkaa kù laa lɛ̀ dia dí kɔ́lɔn laa ma. Maa mɛni ma Kpɛlɛɛ woo lɛɛi a lii-nɛ̃ɛ ŋànaa ŋa kɛ̀ lɛ̂. A lii-nɛ̃ɛ kpɔ́ a damaa.